บ่มีวันหยุดดอกจ้า ใซ้ชีวิตประจำวันไปวันวัน แค่นั้นแหละ

นอนเล่นซื่อซื่อดอกจ้า บ่ได้เฮ็ดหยังกะนอน

บ่ได้ไปไสอยู่แต่บ้านจ้า เป็นผู้สูงอายุ

เข้าพรรษา ไปวัดจำศีล กะเป็นธรรมดาของคนแก่

แม่อยู่บ้านบ่มีวันหยุดดอกจ้า มันคือกันเบิด วันหยุดกะวันธรรมดา

สวัสดีจ้าอาจารย์ สบายดีบ่จ้า

นั่งเล่นซื่อซื่อดอกจ้า

หายเร็วเร็วเด้อ ให้หายเร็วกลับบ้านกลับซ่องซ่องหั้นล่ะ

มีแต่ลูกนั้นแหล้ว พิเศษกะว่ากะลูกแหล้ว

เบิ่งละคร TV ยามมื้อแลง

สิพาไปเที่ยว ไปกินข้าว กินร้านอาหาร

ไปกับหมู่จ้า ไปกับหมู่จั่งค่อยกล้าไป

ไปทะเล ขึ้นเขาบ่ได้ มันคือบ่

ไปเที่ยววัดที่สวยสวยงามงาม

อาหารอร่อย มีแต่แนวแซ่บแซ่บ

อยากไปเที่ยววัด มีเป็นของโบราณ

วัดฉิมพลีมา บ้านหนองข่า

ฤดูหนาว อากาศจั่งค่อยดี ไม่ร้อน

เขาติดใจภาคอีสาน

มักกินอาหารอีสานมาแต่เกิดแล้ว มันแซ่บจ้า

ซุบหน่อไม้ส้ม อั่น อั่น ข้อยติดใจ

ป่นปลาง่ายที่สุด

กินก๋วยเตี๋ยวจ้า

กินข้าวเหนียวค่ะ

เฮ็ดกินเอง

อาหารอีสาน มันจะแซ่บกว่า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

ชอบอาหารบ้านบ้านมากกว่า ทำกินเองบ้านบ้านจะดี

เบิ่งพยากรณ์อากาศทางโทรศัพท์ มันจะข้อความเตือนทุกครั้ง

ย้าน เพราะว่ามันเสียงดัง

จากโทรศัพท์ เพราะว่าเล่นทุกวัน

ถ้าว่างกะจับขึ้นมาเบิ่งทุกครั้ง

ดี จะได้รู้ว่าทันข่าว ทันเหตุการณ์

มักข่าวท้องถิ่นมากกว่า มันจะรู้ทันบ้านเมือง

กะรู้ทัน เพราะว่าได้เบิ่ง

บ่เซี่ย เพราะว่าคนแชร์ข่าวปลอมเยอะ

ชอบดูข่าวบ้านเมือง จะรู้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นจั่งใด

มันกะต้องจำเป็น เพราะว่ากะอยู่บ้านนอกกะจะได้รู้

ลูกหลานเว้าให้ฟัง จั่งค่อยสิรู้เรื่อง

อยากรู้ว่ารัฐบาลเขาสิเฮ็ดให้เศรษฐกิจดีขึ้นบ่

มักเบิ่ง คำว่าอีสานมันสิฟังง่ายกว่าเข้าใจมากกว่า

ช่องสาม เทิงมันมีละครพร้อม

คิดว่ามีผล จะได้รู้ว่าพรรคใดเฮ็ดหยังแหน่

ติดอยู่ ติดตามตลอดถ้าเรื่องใดมันน่าสนใจ

เบิ่ง TikTok หลายหลายช่องมีแต่ข่าวปลอมส่วนมาก

ช่วงหน้าแล้งกะมี ไอ้ ไฟเผาอ้อยเยอะ มลพิษเยอะ